Piso dia maro koa raha ataon'io raha ohatra ka hoe aneho fitiavana amin'ny tompony izy. Fa tegna ahafantaran'olonana ananjy hoe tegna hoe maneho fitiavana izy dia ilay izy mitakosokosogna amin'ny tompony akeo.